Demokarasi no wirani kaŋum no si forteni ana woɗi. Ka himɓeeɓe gollata ko ana lutiɗi. So wanaa ɗun, so a weewii demokaraasi Amrik jooni, ana wooɗi ɗon. Ana golliree duu. Kaa, Afrik, gollirtaake non. <hesitation> a tawan du. Bon, ga ka nafaa majjum ana famɗi jaati.